बांग्लादेश भारत के एक मुखिया पड़ोसी देश हवे। <noise> भारत के साथ एकर मित्रवत व्यवहार बा। उहाँ लोग बहुत खुशमिजाज और रीति रिवाज में माने वाला बाटे। उहाँ जनता गीत, नृत्य और कलाप्रेमी बा। भारत में कई प्रकार के कला विख्यात बा जेके देखे खातिर बांग्लादेश के लोग एहां पर्यटक बन के आवेले। <noise> भारत के लोग भी पर्यटक बनी के ओहाके खूबसूरती निहारे जाले और ओहाके परिवेश के जायजा लेले। कला, नृत्य और पारंपरिक भोजन के मामला में भारत और बांग्लादेश में कई समानता बा। हम बांग्लादेश के संस्कृति के बारे में बस इतना जानीला।